Ɗun kaa ko ñaamataa fuu tinnoɗaa tawee ɓiɓɓe leɗɗe kecce; walla huunde nde wanaa waylitiraande e hoore muuɗun. <hesitation> Ɗun woni jonkaa <hesitation> kulle baylitiɗteeɗe ɗee… Tawee huunde nde njogiɗaa ndee waylitaaka faa tawee ana bonna huunde.